بتمني اتكلم الايطالي وابقي فصيح فوقو، عشان ابقي بقدر اتعامل <hesitation> مع ناس المجتمع العايش فيو ده واخش فيهم واقدر القي لي شغل واعرف امشي اموري